Bairere ma gulu gena ena yo so gahi fola, coma yo sogahi ena ma linga tou ia toma hate ma jaga, bolo ua tou ia toma hate marau.